भई देखें जावे तो जो स्क्रू रेवे उन्हें खोल बा काना कश बा कान अपन पेच कश काम में लेवा हम जो पेच कश काम। में लेवा एक मुंडा पैर यानि कि आगे अड्डी कह चांचा पाए जाओ हच्चा के मतलब ऐक तिको ना दाता पाए जाओगा अब। इसको रहे हैं उन पाए जावे खांचा जो पेज कस रहे हैं उनका दातान है इसको रुगा खांचा में फसाक बाद में जैसे। अपने गुमावा तो वह सही स्क्रू गुम है अगर अपने ऊनी है टाइट करना यानि कि कसना तो नहीं सीधाहाथ आड़ी गुमाव तो। इसकी वजह से वह टाइट हो जाओ अगर अपने खोलना या डिलो करना तो यह कान ने उल्टा हांटाड़ी गुमाव इसकी वजह से। उनका दातान है कि डिलो हो जाओ अगर अगर उकी जाँगने अपने और कोई दूसरी चीज से स्क्रू कस्बों छावां तो नहीं कसाओ।